दूध कई तरह कु होन्दु वसा का हिसाब सी सम्पूर्ण दूध जैमा वसा की मात्रा तीन दशमलब दो पांच प्रतिशत होंदी, कम वसा वालू दूध जैमा वसा की मात्र दो प्रतिशत वे सी कम होंदी और वसा रहित दूध जैते स्कीम दूध भी बोलये जांदु।